الصراحة حيواني المفضل هو الكلب، بتحب الكلاب لإنها وفية جدا وأمينة، ودايما تكون مخلصة لأصحابها، تحس إنها عندها طاقة إيجابية وروحية رائعة، تخليك تشعر بسعادة بمجرد تواجدها معك، كمان الكلب بيكون دايما جاهز للمساعدة، ويكون صديق مخلص في كل الأوقات <hesitation> ويسليك <hesitation> ويقعد معاك كثير.